Kandi alire, tindikwenda abihirwe, tindikwenda anyetegereze, nenyikirizibwa kundazibwa kyonka esaaha zirihaikwika, nensobora kumugambira narwara, bundi omwana yarwara, tinkisobora kwijja obundi natunga omugenyi owabwangu kandi tinsobora kumisigaho. Oganyire tinaijja mbaire maziire no'kuchwara mbaire nengya kuturuka natangatagana omugenyi wa'bwangu kandi harugira hara, ekyo kyanemesa tenaija tunatangatanga obundi, ekyo nemba nkimazire.